Ël tostapane a funsiun-a che praticament a së scauda e cuindi a fa i toast e a fa fundi ël furmac ëndrinta ai toast opüra a <hesitation> a rustis la fëta d'pan për fe le brüschëtte